<hesitation> 'gbalor-: :blii'-: <hesitation> :mor :on 'ble-ih :on taa-ih na-dih, <hesitation> en-: di-deh+-a 'nyi-a, eh-: 'yli bo-a 'dhu-a, eh-: no-eh <hesitation> 'de en yubo on. 'Gbalor-a 'jeh <hesitation> :mor :on 'ble-ih <hesitation> :mor en :ne 'de :on 'bli :gluun on, <hesitation> :mor :on taa 'de 'yi, :mor :on 'dhu-dih deh-a di-a, :mor :on ta-ih 'yli-eh bo-a 'dhu :on ta-ih dii-deh+-a 'nyi en 'kwli :taa 'yi, <hesitation> :mor :on mu dha :yee' eh no teen. :mor :on taa 'de yi :yee' :an-a'a: gbalor-a ple <hesitation> or ya-dih on 'i, eh :korn dhih-eh 'wee' :ka :an no-a or-a' dii-deh+-a 'nyi-a, :ka :an no-a or-' 'yli bo 'dhu-a, <hesitation> 'gbarlor-a 'jeh <hesitation> :mor :an 'bhorn :on 'ye or :na-dih 'de or :on yubo :mor :on 'dhu-dih-ih 'nyne :due' <hesitation> 'nyne-a 'jeh :dao' <hesitation> en mu-ih yubo:, en-a'a: 'nynuu-a 'jeh :mor en 'wluh en-a'a: 'nynuu:, 'nyne :dao' :mor on 'dhu-dih en-a'a: 'nynuu' <hesitation> 'nyne :dao' :an 'da-dih en 'de en mu "nyne :dao' yubo: en mu 'de :yi.:yee' :blii' :ke :neheh' <hesitation> eh-a: di-deh-a 'nyi 'a, eh 'kwla eh 'di-a :mor on yubo-ih :on :taa-ih-a 'nyi, eh 'jeh <hesitation> eh mu :on yubo: <hesitation> :an 'jeh :mor :on mu 'de zorn :on taa gwlor ken-dih na, :mor eh-: mor-: a gele' :ya, eh mu 'o :on 'klei' kpa-a' :eh :korn dhih :eh 'wee' <hesitation> eh 'ye nyor :or korn-eh or 'ye-or, :yee' eh mu :on 'klei' :na eh 'ye 'gbu bo yi. :mor :on 'ye-eh <hesitation> eh taa :on 'kli-a na <hesitation> eh-: mor a :taa 'gbu bo yi 'i, eh 'dhu :yee' 'moeh-a no-eh eh 'bhorn eh 'ye deh di. :yee' :blii' :ka :an no-a <hesitation> 'de :an 'yi-eh dii-deh+ 'do ti-a klehkpeh bo :mor :an sea' eh-' dii-deh+-a 'nyi dhih, an 'jeh :mor :on 'dhu-eh 'yli-eh bo, <hesitation> :mor :on taa-eh 'ni 'i-a 'nyi, any :korn deh, :an no-eh 'ni-a :bor 'de <hesitation> :an-a'a: :gluun' 'di-dih, 'nyi 'ni :ne 'de <hesitation> eh 'yi pani', eh 'yi 'borke' :on 'ye-eh-dih dhe. :mor 'ni <hesitation> 'de :an-a' "gluun' 'di :ne, :an-a' :korn-deh: :on :korn-a :mor eh 'de deh eh mu :dha 'sluh mu. 'De :dha 'sluh eh mu-a 'de <hesitation> eh mu :tuutee'-dih :yeh-dih-', 'de :wor eh mu 'buh-a 'kpuna:-a ken :yeh-dih-', 'de :wor nyor nor-an mu-eh <hesitation> :faa :tba-dih, ti ne <hesitation> :jlehehn' :tba-dih'. :yee' :korn-deh :mor :on 'ble-eh, eh dii-deh+-: eh 'ni 'i-: en eh 'nyi-a eh-: no-eh 'de <hesitation> dhe 'de :on bo :gluun'-dih, 'de eh yubo 'o, 'de eh 'jeh eh-' :tehn bo, eh 'jeh <hesitation> :mor eh :tehn bo :mor :on po 'geh <hesitation> :mor eh 'worn :an-a 'geh-a 'wlu 'de eh ya 'de ple-a eh 'yle. :yee' dii-deh :mor <hesitation> :on taa-eh :an-a' :korn-deh-a 'nyi-' :yee' eh no 'deh <hesitation> :eh nmor-a 'yi-dih 'do eh bo. :korn deh <hesitation> eh no deh :eh na-a worn bo. eh :se deh 'moeh-a no-a :mor 'moeh taa-eh no 'gabaa :yee' eh mu bo :tehn, :mor 'moeh :taa-eh no 'gabaa :yee' <hesitation> eh du nyor+-a :kpaa+ 'dlu+ di-dih, eh pa 'gbu+ 'di-dih, eh pa :chuu:+ 'di-dih, :yee' deh :on se-a 'bhorn :eh 'ye-a 'dlu bo mu :yee' eh-: mu 'dlu bo-dih. :yee' <hesitation> 'wli-eh :on se-a :korn :on 'ye-a plo :yee' eh-: :an plo. :yee' :korn-deh-a dii-deh+-a 'nyi-a-: eh 'yli-eh bo 'dhu-eh 'de :dhehehn: ka 'di-: eh-: no-eh 'de :korn-deh-a yubo on. eh